כנפצ׳ל נמות בעד שְרִיקְתִי בְּחִית בְּחִית בְּקַאיָאה כִּיעְטִינִי לְקּוּוַה וּלְדַּעְם פַלְחְיַאה، עְ׳יַאבּוּ כִּיְחַלִּינִי נְחַס בִּלְוִחְדַה וּלְחֻזְן לְכְּבִיר וּלַכִּן כּוּנַא מְעַא בַּעְדְנַא חַתַּא לִנִהַאיַה כִּיעְטִינִי מַענַא וּאָאמַל לִלְרִחְלַה דִיַאלְנַא، כנמות בּוּחְדִי קְבְּל מִנוּ צְעִיבּ בְּזַאף.